أنا أحب الموسيقى العصرية أكثر, لأنها تعكس مشاعر وأفكار, الوقت الحالي والمعاصر, وتكون أكثر حيوية, وأكثر تعبير عن الحياة الحالية, الموسيقى الكلاسيكية جميلة بعد, لكن بالنسبالي, العصرية هي اللي تعطي الطاقة وتناسب مزاجي أكثر, ومرحلة حياتي هذي.